komið sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um einræðisherrann jólasýningu Þjóðleikhússins sem var frumsýnd á annan í jólum hingað er komin María Kristjánsdóttir vertu velkomin

einræðisherrann

á samnefndri kvikmynd Charlie frá nítján hundruð og fjörutíu víðfræg mynd og þetta er dönsk uppfærsla í rauninni það er sem setur þetta upp hérna heima ásamt sínu vaska liði frá Danmörku og byggir á hinni þekktu

gerðu auðvitað víðfræga þykir stundum svolítið gamaldags verið að vegsama þetta form í þessari sýningu já og ég held að þetta sé bara einn sterkasti þátturinn í sýningunni einmitt þetta form og það að leikarar Þjóðleikhússins fái að glíma við þetta já þetta er strangt

og hratt mikið

þarna þarf allt að ganga upp og það er greinilegt að leikararnir eru í essinu sínu í nánast hverju hlutverki já það finnst mér ég er sammála því og þeir og Sigurður Sigurjónsson er náttúrulega

jafnt sem rakarinn og sem einræðisherrann og það hvílir mjög mikið á honum því hann þarf að skipta hratt yfir í í rakarann og einræðisherrann og öfugt og og allir leikarar þetta er vandasamt hlutverk af því hann byggir á svo frægu hlutverki og hann er að fara í skó ja mér finnst hann gera það vel sko hann hann hann það eru ákveðnar tilvitnanir þarna beint í myndina og beint í í

hann býr

samt til sinn eigin karakter eða sína eigin

þetta er engin eftirherma á

í ákveðna hluti sem notfærði sér það er mikil og áberandi leikgleði í leikhópnum í þessari sýningu já það er mikil leikgleði og þeir framkvæma mjög lipurlega og skemmtilega finnst mér af mikilli einbeitingu og tempói sem Karl Olgeirsson náttúrulega rífur áfram með sínum undarlegu hlutum og píanóinu já hann situr þarna við píanóið og hann framkallar líka flest öll leikhljóðin sækir ýmsa tónlist úr gömlum myndum og annað sem rífur upp stemningu og minnir okkur við erum stöðugt minnt á það að við erum í

þetta er mjög hröð sýning en það koma þarna senur inn á milli sem svona hægja aðeins á tempóinu til dæmis Sigurjónsson leikur og

langt samtal sem er á ensku gekk kannski ekki alveg upp nei það gekk ekki upp og það voru nokkrar senur kannski vegna

á sumum stöðum í sýningunni og þessi var óskiljanlega löng þessi sena og erfið fyrir áhorfandann en svo komu aðrar stundir sem hnötturinn frægi kemur við sögu óskaplega gaman að sitja í salnum einmitt þá já já það var gaman og sú hugmynd er náttúrulega tekin úr verki leikurinn með hnöttinn hann heldur honum áfram þarna en þá fer hann að tengja þennan hnött við umhverfismálin sem eru að vísu mjög brýn kannski brýnasta málið sem við stöndum frammi fyrir í dag en mér fannst það út í hött sýningin fylgir atburðarás

trú henni að því leyti en bætir hún einhverju við myndina nei það er það sem mér finnst hængurinn á þessari sýningu á sama tíma og hún er mjög skemmtileg uppfærsla leikstjórans er mjög skemmtileg og hann rekur atburðarásina nokkurn veginn úr myndinni en hann bætir bókstaflega engu við

ákall hans til almennings um að rísa upp og breyta breyta þessum heimi okkar í mannúðlegra samfélag við heyrum þarna einstaka frasa frá dönskum og norrænum stjórnmálamönnum sem að hægri öfgamönnum og við fáum líka eða okkur grunar að

að það mætti skipta út orðinu gyðingur fyrir múslima en hann ræðir ekki við að skila einhverju úr úr þeim sjötíu árum sem eru liðin síðan úr okkar samtíma hann er ekki eins góður í þessi maður þessi leikstjóri og hann er í uppsetningu og vinnu með leikurum þannig það er afskaplega mikið fjör þarna og mikil skemmtun en það vantar kannski þessa tilfinningalegu ballest getum við sagt já mér finnst það vanta á líf líf okkar í dag bara svona til heiðurs

frekar svona huggulegur danskur jólapakki sem við fáum þarna

kærlega fyrir komuna María

Kristjánsdóttir María fjallar ítarlegar um sýninguna í Víðsjá í næstu viku og þá verður líka hægt að lesa dóminn á menningarvefnum ruvmenning punktur is veriði sæl